Ber bi a abɛsen kͻ no, nna meyɛ ohufo. Sɛ migyina nyimpa enyim nye hͻn rekasa a na musuro osiandɛ wͻserew me, binom si me atwetwe. Afei Nyame boaa me a midzii dɛm hu no do nkonyim no, dza meyɛe a ͻhyɛ nkuran na ͻyɛ adze kor a mayɛ kɛse paa a muhu dɛ tum wͻ mu wͻ m'abrabͻ mu nye dɛ migyinaa nyimpadodow enyim wͻ asͻr, na afei mekaa Nyame asɛm kyerɛɛ hͻn ma binom sui kekaa hͻn bͻn nyina dze baa Nyame enyim.